نؤمن بأن الله هو اللي خلق الكون بحكمته وقدرته العظيمة الله هو اللي انشأ كل شيء من لا شيء هو اللي جعل الكون يعمل بالتنظيم والنظام اللي نشوفه حوالينا ايماننا يقول ان الكون ما جا عشوائي بل جاء بقدرة الهية وخطة من الله ليظهر عظمته وحكمته في كل جزء من هالكون الرائع.